نحاول انه نسقيه النباتات في الاوقات المخصصة وما نفوت <hesitation> الموية حقتها، لانه هذا حيكون اعتمادها الاكبر، ونحاول كمان نعرضها لهوا <hesitation> اذا قدرنا نطلعها باي مكان في شمس حتى اذا خفيفة ، اكيد حتفرق وحيكون الاعتناء فيها افضل.